Борон ба ман бо тозагӣ, оромӣ ва хотираҳои кӯдакӣ ассоатсия мешавад. Садои борон гӯё сурудест, ки дили инсонро ором мекунад. Онро бо бӯйи хоки тар, ҳавои хунук ва нӯшидани чойи гарм дар назди тиреза мепайвандонем. Пас аз он табиат мешукуфад ва ҳама чиз зинда мешавад.